أنا شايف إن ال الشهرة سلاح ذو حدين فيها خير وفيها شر يعني فيها ان الواحد يصير معروف ويجدر يؤثر في الناس ويغير في حياتهم للأحسن ممكن يوصل رسالته بسهولة ويكسب إحترام الناس لكن بصراحة يعني شرها إنه الواحد يصير خصوصيته ويصير كل حركاته تحت المراقبة والناس والناس بتجعد يعني كل شي بيسويه الناس بتعرفه حتى لو كان صغير ممكن كمان يخسر أصحابه الحقيقين ويحاوط نفسه بأشخاص يعني ماهم إلا مصلحتهم